Mimi harusi yekwayo nihana niharusi ya mwanangu wakigosi. Nkihonga mwanangu akigosi nkavigawia basi ilole lokhaa una ugomvii, huya ula lefo hauna madenii. Nieuda nei mtana tuu yaani tijinavitana wiyaa wakwa mghosi na sisi wakwamvia etishirikiana tikavigawia vitana. Kikabinda wiya vitana kiya mtu akaweme sasa dako nashukuru.